Izy koa legima zao tsy de mahasolo rab- hena loatra fa voamaigny regny na zaricot ôhatra regny zao mba misy proteinina de mba afaka hasolo hena.